Kunagi ammuq aigu tagasi jäiq üteh haldjaq inemiseilma luku taadõ, kuni lõpus nä otsusti naaq maaha lõigadaq. Ja nä pidiq ummi tsiibu peitmä pus'a alla.